<hesitation> ballon be yɛsin mɛna dɛ me haye mu tumabɛ in yawe sɛ wa wamia loro jɛ ballon hani niyi tuina to'in vɛ wɛro ɲubona aro semi wari veni wian nɛna ame vɛ jɛra ballon ballon tanu yɛsin mɛna ma tete surtout mɛ'a bazo obɛ ma mubere